Bariŋe íñiwa iɭerubariŋe búlu búlu añareŋ. Muḃabaśebariŋe afiamiġaɭo aminiġoborek áeñinileingeralo. Ominuini tínźe ekĩkiliḃa źilanirẽe. Źiminilẽhe éñinźe neeġule. . Wamenaroo bárẽkusio wala nidure ázoruźani, nuġuɭiiġufeli mérerĩko. Ámirĩġufeli, númuhaŋiiexunexabereezo. Móminimorewa, kufeli méreriŋ.